<hesitation> komastap pendo asokotepi keny koo iale pendo, iipu pendo ngoo ichop neiame pesyonoe. Korok inam isiriken pendo akimaa en parak indee isiriken korook inde chumbiki, akinde parak asii sii leini tutukin iteschi iruik chepurewek iteschi pesyo sukuma iteschi pesyo sakchaa. iteschi pesyo sochoti koo iwendii keny.